Ny fiarovan-tegna ataon'ny sotriny na ny trandraka, voalohany, vaolohany aloha ny sotriny izy tonga de miforitry, manaboaka le tsilotsilony le maragnitra iny, iny zany fiarovan-tegnanazy, ny trandraka mandeha any ambanin'ny tany misitriky.